بنحب ألا أكون مضطر للنوم لإن النوم ضروري للجسم والعقل، ولكن لو ما كنتش مضطر للنوم كان عندي وقت أكبر لإني أقدر أشتغل وأتعلم وأعمل على مشاريع مختلفة من غير ما أضيع ساعات في النوم، النوم في بعض الأحيان يقلل من إنتاجيتنا، وكان ممكن أستفيد أكثر من الوقت متاح إذا ما كنتش مجبر على النوم، أما بالنسبة للأكل هو أساسي للحياة فما نقدرش نستغنى عنه.